Oyi le oyi mina a le be iyan mu ɲu'i mu ɲu ubiɛn <hesitation> zu don to o we se o pasu'ari ama yo omu ɲusin to benɛ yi lu lo to bun o ma'o mina ni cunu mi ma tete abe mu we nɛ a'o ɲama ɲama ma mu bera nɛ mi mu beso ɲu be amu beso a ayo in ma ɲu